نعم حتى دراسة الإقتصاد مهمة لأنك بتعرف مواردك، وتعرف كيف تخطط، وتعرف الإقتصاد كيف ماشي، وتعرف سوق المال وسوق الأعمال، تعرف هل <hesitation> مرتفع المال أو نازل؟ هل في أزمة إقتصادية أو لا? كلها بدراسة الإقتصاد.